پېچ‌کش یو وسیله ده چې د پېچونو خلاصولو یا ټینګولو لپاره کارېږي. دا وسیله په مختلفو شکلونو راځي، لکه فلټ یا پلس ډول. پېچ‌کش د فرنیچر جوړولو، وسایلو ترمیم، او بریښنایي کارونو کې مهم رول لري. هر څوک باید یو پېچ‌کش ولري، ځکه ډېر ځایونه کې کار ورکوي.